أكثر شيء طريف رأيته كان في أحد الأسواق، عندما رأت طفلة تبيع بالونات في يدها وانتزعت بالونًا ثم ذهبت تجري مبتعدة، منظرها كان مضحكًا وطريفًا جدًا.